Kole kwashigha ithema maoko kindokicha kwavikia miingi kole haghire bumba kwaghenda kwaondoa thabuni kwafia hena mavoko kindokicha, ukamifia thabuni kwonighiria mronga kadu kwa thamba mavoko kwathugua kindokicha kunu nyuma ya mavoko kunu kwa thigua ukamimalia kuathigua mothia kwaelesha na monga.